क्या बात ची ,तुम जु ची मैसे क्वे भी सलहा मांग सकदा छिन मैं तुमा मदद कने अपा तरफ बे पूरी कोशिस करलु अर कभी-कभी वोंदु ची हमते कुछ चीजू बारा मा नि पता वोंदु कुछ-कुछ चीजु एक्सपीरियंस हमते नि वोंदु ता सल्हा मानगंड इन क्वे बुरी बात नी।